Toh o jee onoŋ kokua béé eggbɛbe béé thee, ejgɛbe shaje ja jwe onyo eye ku haa na kamna cere sa a cere asa acere ashai a cere ashai ba din onyo har ba sho onyo anyiŋanɔɔ, ihai aháá aháá shajee ikɔɔ ibɔɔ sha jee abnɔ a pima jee aje nyi eneŋ amee, ko a shi hwar ke a sha amɛ́ɛ́ nɔ ushi iyɛ sha jekpa shu shum hano aba ajim jeka jin jekpa jin, ama onyo a abée riye a nɔɔ hum ye bik a nɔ amati a ŋwe a bik a bik amaar aŋwe atuke ne onyo hane na jéé ja bari ubin alea a ko hin imbɔɔ, domin win embɔɔ a shɔɔ a nyibɔɔ Imbɔɔ she tege na peme, amma cok win embɔɔ sha yuŋu na yibɔɔ ha yunu na abibɔɔ shina a mukbɔɔ a kɔɔ a shebɔɔ nɔ obɔɔ haa sho bɔɔ nɔ odak amaasha anyi koga lea ubm a lea a shi inkɔɔ shga jin win embɔɔ ajim iŋin embɔɔ har i teri isɛ́ɛ́ uno we <hesitation> ahai ime ki je ni jee abom ka neni win aɛi ihai, domin abon eceg nu zamani shu hee imbɔɔ a jee kin onyo a hena kpa ceminti atuke a kpo kpo kpo kpo tɔnabar a onyo, hai ka jin a embɔɔ ajin acuha atuk akpo a niybu a kpe inde shi she aba wejeŋ na na koŋ nabar ke te shi ge kurŋa k tuk anyi a bɔɔ ga kuda shuhonoa tuk anyi embɔɔ na nyi a nɔɔ.